Tëtäguasu Coloniape kua tetape jaeko ara ñakiavei jare <hesitation> jokope mbaetivi yaesa mbate araku jei supereta iroiyave ojo ovae pandepo grado jaema ou yave iviakurape ovae reta jaeñoma oyeupi chau gradope <hesitation> jaeramo jokope mbaeti mbaté ojo ovae temperaturareta mboapipa grado pe jokope iroi ave aveivi yaesa